Injo nakke menurutku iya olo-olo nu itta a lari iya, nu mainga kutte perlombaan jarang, biasa injo naha-nahangku eh ngura intu pole mae jaranga na itta kamua pole batena lari iya, nu nakalah-kalah i pole ntu kendaraan a do bansa oto namotoroa liba pole kencang kale injo mae batena lari, rie to pole injo olo-olo sibuangang kencang to pole batena lari, <hesitation> bahi isse injo arenna iya maing injo rie ri kokongku angitte a bahi si ondang-ondang kencang kalea injo pole batena lari, apalagi punna rie tau rampina, punna ngitte ntu tau bahia ia pasti langsungi lari, satu menitmi ka, <hesitation> rie to injo pole anu battuanna asu, injo asua kancang to injo pole batena lari, ka maing to injo kutte sikali angondangi bahi, biasa to injo asua punna ngittenaja tau biasa toi sikali na ondang, rie to injo pole olo-olo nu mini-mini batena dakka iya atau batena intu mai lari anre nappada jaranga ntu do, injo battu anu iya rikua anu <hesitation> kura-kura atau panyu, injo punna addakkai iya nu kulleji nirekeng lingkanna. Andaikan tau njo kapang na ni tehe lomba lari nibetaji, kah nu liba mini-minina, biasa punna tau kapang injo na sipakua injo batena alari lalang si meni a sibilangangmi kapang langkahna iya, rie to injo pole nu rie jangka-jangkana nikuangang anu <hesitation> kalomang, injo kalomanga pada to mi isse injo pole anua panyua, malling to misse anunnadakka-dakkana, nampa punna niuppa nikantiangi ntu iya langsungi dukku injo kalomanga.